فما موسيقار يعزف برشا أغاني ، موسيقى مزيانة وكل شي ، نهار هو هكا في دارو يسمع يسمع في لحن جا قاعد يجي من الدار شنيا اللحن هذا وكل شي بالقدا بالشوية بالشوية يتبع في هذاك اللحن يمشي ويشوف يمشي ويشوف يلقى عندهم هكا بيت فيها كهف صغيرونة تحت البيت هذيكا دروج يهبط بدى يتبع بدى يتبع يخي دخل غديكا ولقى بنية في شكل أميرة قاعدة وتعزف في لحن جميل مزيان علخر.